والله أحسن كتاب قريتو يعني مؤخرًا، هو الخيميائي الكاتب نتاعو باولو كويلو، الكتاب يحكي <hesitation> على قصة واحد <hesitation> معنتها شاب صغير اسمه سانتياجو، وهذا يحب يسعى إنه يحقق الحلم الشخصي نتاعو، ويكتشف معنتا معاني الحياة والحكمة على ال <hesitation> في طول الرحلة متاعو، السبب الخليني أرشح الكتاب هو إنه يعطينا رسالة قوية عن متابعة أحلامنا مهما كانت الصعوبات.